<noise> Ane mwifu nukafu angilu kuusu na magila hani hau na yanayani kuusu maisha vunu. <noise> Wumuda umuyama pela ya zipa numuda umuyama akipela ya puma. Alistoria inukapele indina yo kuli hajilani na ananenu na vyao. <noise> Yanu topiki nukapele anti uwa zichiru mudu kuhivu angila. Kuuusu maisha yanane jinsi vunu mginatia shala yonga. Yanajilani ngengea kuishi na yoningo. <noise> Hau na ndugu, yanayari kwa yanayari ngengea kuishi na yoningo. Hatati chukiu kuti. Yangapela lingufine ya nyanyasaile na yuko yachaya nyanyasaile ngengea kuisha na yoningo.